ما المقصود من عيش حياة جيدة؟ عيش حياة جيدة يعني أنك تعيش في سلام داخلي، وتحس بالرضا عن نفسك وحياتك يعني تكون عندك أهداف تسعى لتحقيقها، وتحافظ على علاقات زينة مع الناس، سواء كانوا أهلك أو رفاقك وبرضه، تعيش بطريقة صحية، تكون قريب من الطبيعة، وتستمتع بالأشياء البسيطة في الحياة مثل الجلسات في البر أو مع الأهل